كلش كلش ما اتوقع ان في شي جذي وهاي اصلا جنه ايه خدعة شي مب صدقي مافي شي اسمه سلام عالمي فيه حرب عالمية ايه في اذية عالمية في مجاعات عالمية هاي الشي غرضه السيطرة مافي شي غير جذي ايه هاي وجهة نظري وايه وإذا بيكون فيه يعني ما اتوقع